gott kvöld og velkomin í þátturinn er í styttra lagi út af handboltanum hérna áðan en við förum ótrauð inn á svið bókmenntanna Þórarinn Eldjárn með tvær ljóðabækur í raun og veru mats Wibe Lund er ljósmyndari búinn að

allt Ísland í fallegri Norðmaður sem flutti hingað og svo er það Gerður Kristný með sterka ljóðabók um voveiflega dramatíska atburði byrjum hérna á Kolbrúnu og Sigurði það er Gyrðir Elíasson Sorgarmarsinn þetta er ja svona þematískt hangir þessi bók saman við

bók fjallar um tónlistarmann sem vill nú ekki kalla sig tónskáld hann vinnur við auglýsingagerð hann fer út á land í sumarbústað á Austurlandi og er þar í einveru og sko líf

hans hann er í ákveðnu tengslaleysi við allt umhverfi sitt hann er búinn að vera giftur í tuttugu ár og hjónabandið er að flosna upp við fáum einhverja óljósa óljósa sögu um barn sem varð til en samt ekki til hann er í þessu ástandi þar sem hann nær ekki tengslum

fyrir mér er þetta bók um tengslaleysi manneskju þetta er algjörlega frábærlega vel stíluð saga textinn er bara eins og hunang þetta er íslenska eins og hún gerist best stíllinn er þannig að hann er bara seiðandi ég bara gekk inn í þessa þessa þessa sögu ég sogaði inn í mig allt andrúmsloftið andrúmsloftið mér finnst þetta algjörlega brilljant það er þarna mikill tregi og það brotið upp með mjög óvæntum orðaleikjum sem eru bæði snjallir og fyndnir þannig að maður brosir eða skellir upp úr allt saman myndar þetta fyrir mér er þetta frábær bók svona skrifa bara snillingar ég bara fer ekki ofan

ég tek undir það hann líka mjög góð pæling að þetta er maður sem hefur

sköpunarhæfileika hæfileika til að skrifa og semja tónlist og hann selur og svo semur hann

í einsemd lifir hann tónlistarlífi það hefur engin heyrt tónverk

og skrifar tónlistina stöðugt niður í minnisbók það er líka ákveðin pæling í sköpun sem kemur fram í því

alls konar hljóð verða honum tilefni til sköpunar alveg eins og rithöfundur alls konar atvik verða honum hún er þannig þessi bók að hún dregur mann áfram maður hefur áhuga á honum fyrir mér er hann í

miklu eiginlega varla fattar það sjálfur hann er eiginlega miður sín af sorg

þannig las ég bókina mér fannst hann ef ég á að segja eitthvað stundum dálítið daufur þessi aðalpersóna það finnst mér nú einmitt töfrarnir í þessu að maður sem er í algjöru tengslaleysi hann er sjálfur daufur undir lokin fer hann jafnvel að velta

ég er mikill aðdáandi Gyrðis þetta er ein af hans bestu bókum

ég hef oft sagt og ætla að segja einu sinni enn að miðað við gæði á Gyrðir að vera metsöluhöfundur á Íslandi ég er alveg sammála því og og það eru algjör til dæmis eins og verslunin

í bókinni og fleira mjög skemmtilegt svo er það Ólafur Gunnarsson hann er að skrifa

um menn sem hann kynntist

menn sem var ægilegur sláttur á og þeir fengu orð á sig fyrir að vera snillingar og

ég veit ekkert hvort þeir stóðu undir því en en þeir voru áberandi og menn dáðust að þeim eða þoldu þá ekki Dag Sigurðarson Alfreð flóka og Steinar Sigurjónsson það þarf ekkert að steypa þeim öllum í sama mót þeir voru ólíkir menn en en Ólafur skrifar svona um kynni sín af þessum

sameiginlegt að Ólafur laðast að þeim hann var held ég sjálfur í Versló og svo ákveður hann að verða skáld

hann segist þurfa að leita aftur til Egils Skallagrímssonar í eigin ætt til að finna skáld í fjölskyldunni minnir mig í bókinni var búinn að gefa út eina ljóðabók það er það er það er eitt sem er svo skemmtilegt við þessa bók að þeir eru allir í baráttu fyrir tilveru sinni og á því stigi sem við fylgjumst með þá veit enginn hvernig þetta mun enda hann er búinn að gefa út eina ljóðabók sjálfur hann Óli svo segir hann

hann ætli að gefa út fimm binda verk og þeir eru farnir að kalla það

þetta er líka svo skemmtilegt af því þetta lýsir svo vel eru að stúdera hver annan

geta sýnt hver öðrum örlæti stundum en líka algjört miskunnarleysi þetta eru náttúrulega alveg rosaleg egó eins og Alfreð flóki

segir Ólafur því að hann var alltaf að athuga hvort fólki væri ekki að fylgjast með hann lýsir Degi þannig eins og Dagur var að Dagur varð órólegur ef það var þetta voru menn sem þurftu að eiga sviðsljósið maður man það alveg eftir Degi hérna úr bæjarlífinu Stúdentakjallaranum eða á mokka eða einhvers staðar og hann yfirgnæfði allt og bara tók senuna svo er þetta líka saga af svakalegri drykkju Ólafur gæti alveg velt sér mikið upp úr því en hann gerir þetta á frekar

svona hógværan hátt það koma svona setningar eins og ég gerði mér grein fyrir því að ef ég héldi áfram þessum lífsstíl yrði ég ekki fimmtugur það eru kannski kaflar eins og til dæmis að Steinar kemur til Kaupmannahafnar og það eru jól og maður hugsar ekki drekka en það er farið og náð í og það endar hjá Steinari í

einhverju síðar þetta er náttúrulega saga saga um mikinn alkóhólisma já líka þessir menn hafa það bara innbyggt eins og hann biður Steinar um að koma ekki í barnaafmæli hann gerir það og hann er að reyna að hjálpa Degi

Dagur gengur þannig frá umsókninni að hann mun aldrei fá krónu þannig að þeir hafa það bara innbyggt í sér

Ólafur fer dálítið vel með þetta hann er nú sá sem hætti að drekka og lifði af en hann talar aldrei af neinu sem einhver sigurvegari

mönnum í bókinni mér finnst þetta mjög falleg

margir hljóti að velta fyrir þeir lesa bókina hvers virði var starf þetta er þessi tími menn sem

í sig að til þess að vera listamaður þyrfti maður að vera

dettur bara í hug viðtal þitt við Gyrði fyrir hálfum mánuði eða svo gyrðir fer snemma á fætur til að skrifa á mikið af bókum sem hann les þetta er algjör andstæða þessara þessara manna duglegur listamaður sko þetta er mjög skemmtilega sagt og þetta er fjörlegt er þarna undir liggjandi það er

eru menn sem eru bara að eyðileggja líf sitt það kemur mjög vel yfir í bókinni finnst mér hlaupa í átt að dauðanum mér finnst líka dálítið gaman

þarna draumar og spár spádómar sem rætast þarna er Hilmar Örn sem spáir til dæmis rithöfundi

þannig að það er aldrei sagt í bókinni en það hvarflar að manni að höfundur trúi því jafnvel að hlutirnir séu nú bara ákveðnir

held einhvern veginn að allir þessir menn hefðu getað afrekað miklu meira því það eru rosalegir hæfileikar alls alveg gríðarlegir ef þeir hefðu getað sleppt

og aðeins dregið niður í þessi svona ákveðni einlægi tónn sem er þarna hjá Ólafi og ég hef séð víðar hjá honum eins og þegar hann lýsir því þegar hann fer til Parísar og svo fer

á Select með stílabók til að skrifa og fær kaffi latte það gerist ekki neitt ef ég man rétt þetta er þetta er skemmtileg bók já og endar mjög fallega við gröf þeirra

sem mér fannst ágætis

heyrðu Þórarinn Eldjárn tvær ljóðabækur hæddur af fjöldanum fyrirlitinn er fíllinn í

tárin og svitinn titra á húðinni þegar hann birtist á bilar allt liðið á taugum skammar hann hratt eins og skotið sé

vera ekki að slóra nei hlaupa aumingjans fíllinn og aldrei er spurt hvað hann ætlaði sér að kaupa Þórarinn þetta var kvæðið fíll í postulínsbúð úr bókinni

og Sigrúnu systur þína þú yrkir mikið fyrir krakka já þetta er líklega áttunda barnaljóðabókin sem mjög mikilvægt að sinna ungviðinu en svo er ég samt líka að reyna að hafa þessar bækur þannig að þær gangi alveg fyrir fullorðna líka og fjölbreytileg ljóð af ýmsu tagi fíllinn í hann á dálítið undir högg að sækja já það er nú kannski dálítið skrýtið að kalla fíl

ekki vinsæll og nýtur ekki sannmælis þess vegna hef ég viljað taka upp hanskann fyrir hann ná þessi kvæði til til barna ég hef ekki orðið var við annað og það er nú oft verið að sýna mér börn sem kunna mikið af þessu utan að mér hefur alltaf þótt það skemmtilegt sérstaklega af því að yfirleitt hafa þau lært ljóðin óvart ekki þannig að þeim hafi verið troðið ofan í þau hvað þurfa svona krakkakvæði að hafa mér finnst algjör nauðsyn að þau séu

það er eitthvað í rími sem höfðar mjög mikið til barna oft þarf líka að vera eitthvað eitthvað sem er óvænt bara eitthvað í málinu sem þeim finnst skrýtið

og skemmtilegt það þarf ekkert að vera þannig að það sé eitthvað sem þau skilji í okkar skilningi gjarnan mjög gott til dæmis að fullorðið fólk skilji ljóðin á einhvern allt annan hátt þá kemur fram þetta sem ég sækist mjög eftir sem er skapandi misskilningur hann er gríðarlega frjór svo ertu með bók fyrir eldri lesendur já hún er í sjö köflum þetta eru ljóð af ýmsu tagi frekar fjölbreytileg bæði að formi og efnistökum þarna eru bæði örstutt erindi og eins líka nokkuð langt og síðan talsvert af

forminu blandað á ýmsa lund þetta er ekki ein af þeim ljóðabókum sem er með eitthvert eitthvað sem tengir öll ljóðin saman heldur eru þau úr ýmsum áttum en eins og algengt er nú með ljóðabækur þá eru þetta athuganir og tilfinningar og athugasemdir og íhuganir draumar martraðir og allt þetta sem er bara efniviður

um að lesa eitt kvæði fyrir mig úr bókinni hvað ætlarðu að velja ég er að hugsa um að velja ljóð sem heitir kínverskt ljóð þó það heiti þetta þá er það samt í raun og veru

kínverskt ljóð ég sit hér á bekknum niðurkominn uppnuminn fjöllin blasa við mér er mér liðinn úr limum en ríkir áfram hið innra upp upp ég er að hugsa um hvað afi hefði hlegið hjartanlega að vitleysunni í mér sínum dillandi hlátri ef ég hefði sagt honum fyrir meira en hálfri öld að í dalinn kæmu vélar sem búa til snjó þú háðir dóm yfir heimi sem aldrei hélt skildi yfir þér þessar ljóðlínur standa hér á kápunni á sálumessu nýju þú ert að yrkja um ákveðna atburði um konu sem þú kynntist þegar þú varst í blaðamennsku ritstjóri mannlífs já ég kynntist konu um þrítugt sem hafði skrifað grein um það hvernig bróðir hennar hafði misnotað hana kynferðislega og hún var andlega veik og hafði nokkrum sinnum reynt að svipta sig lífi og ég birti þessa grein í mannlífi í janúar tvö þúsund og þrjú þegar hún vissi af því að blaðið var komið í prentsmiðju þá svipti hún sig lífi og tókst það að þessu sinni og það var auðvitað ákaflega dapurlegt það var alveg skelfilegt að frétta af þessu en um leið fékk maður að vita það sem mann hafði nú lengi grunað að ofbeldi kynferðisofbeldi er banvænt og það lifa ekkert allir það af svo ert þú dæmd af siðanefnd Blaðamannafélagsins fyrir þetta þetta mál já hún var misnotuð af elsta bróður sínum hún átti fjóra bræður og sá yngsti kærði mig og fréttastofu Ríkissjónvarpsins sem hafði fjallað um greinina greinina hennar úr mannlífi við vorum kærð þarna nokkur saman og já ég fékk þyngsta dóm um vorið tvö þúsund og þrjú og það fannst mér sérkennilegt ég fann að þetta hafði áhrif ég gætti mín

kjölfarið hvernig maður fjallaði um kynferðismál en sá líka að þetta var mál sem ekki var ætlast til að maður fjallaði um og var beitt þöggun þá svona setti maður

frekar undir sig hausinn en svo skrifaðirðu bókina myndin af pabba um Thelmu má segja olli svolitlum straumhvörfum í allri þessari umræðu á Íslandi heldur betur þess að þar höfðum við Thelmu sem gat útskýrt fyrir okkur eða allri þjóðinni bara hver hver áhrifin af svona æsku er og áhrifin af kynferðislegri misnotkun þannig að það var nú munurinn en það eru fimmtán ár síðan og ég setti undir mig hausinn í fyrra ég fór í skoskan kastala og var þar í setti undir mig hausinn og ákvað að yrkja um þetta ég var enn að velta þessu fyrir mér fimmtán árum síðar og vitna þarna í eddukvæði og Passíusálmana og Davíðssálma þetta er píslarganga svo sem í bókinni hvernig hvernig nálgastu þetta hvernig nálgastu þessa sögu ég var svolítinn tíma að átta mig á því hver ætti að segja söguna ég passa mig alltaf á því að fara ekki að yrkja sama kvæðið aftur ég er búin að yrkja

var seld mansali Gerði síðan samdi ég drápu sem fjallar um konu sem var myrt í miðbæ Reykjavíkur og nú var það sálumessa og ég passa mig

að yrkja ekki sömu bókina aftur eins og ég sagði og ég ákvað að

segja þessa sögu það yrði ljóðmælandinn sem dvelur þarna í í með hinni látnu og ég rifja upp okkar samskipti og hvernig örlög hennar voru og velti því svona fyrir mér hvaða refsingu ég myndi vilja að hennar fengi vegna þess að í þessu máli hefur enginn verið dæmdur nema ég hjá siðanefnd blaðamanna þannig það svolítið sérstakt þegar ég velti því fyrir mér nú er ég bara búin að yrkja sálumessu þetta er bara komið og það er ágætt en var þér mikið niðri fyrir þegar þú sest við að yrkja þetta já já mér lá þetta á hjarta og það er ágætt að finna það það er það sem drífur mann áfram en svo hef ég náttúrulega samið bálka áður og veit svona nokkurn veginn hvernig þetta ferli er þannig að maður

að sér heimildum

og ég hnaut um bók sem útskýrir fyrir manni alls kyns orð sem eru bara til í einhverju vissu tungumáli til dæmis er til orð í þannig að þetta nýtti ég mér þá svona kemur eilítið brot í

við höfum metoo byltinguna sem byrjaði í hittifyrra og í raun og veru hefur haft mikil áhrif en einhvern veginn finnst manni ef maður skoðar samskiptamiðla og fjölmiðla núna að það Geysi einhvers konar

sem finnst ágætt að það sé í gangi í staðinn fyrir að við vinnum saman að mannréttindamálum það er sérkennilegt það þarf ekkert að vera svona en okkur hefur miðað áfram frá því þú varst að tala við þessa konu þarna á

sínum tíma á Akureyri já já það gerðist nú býsna hratt vegna þess að tíunda júní tvö þúsund og þrjú fékk ég þennan dóm í siðanefnd

aðeins fáeinum mánuðum síðar var ég byrjuð að skrifa myndin af pabba sögu Thelmu sem átti eftir að færa mér íslensku blaðamannaverðlaunin mér fannst þetta skjóta skökku við og kannski upp úr þessum verðlaunum sem ég fór að velta fyrir mér þessum dómi og hverju hann sætti hvað hafði gerst í þjóðfélaginu síðan en okkur miðar fram ég held að allt miði til hins besta gerður sálumessa ljóðabók að koma mats Wibe Lund Norðmaður settist að á Íslandi tekið fallegar myndir af Íslandi einstakar heimildir mats Frjáls eins og fuglinn þetta er bók um þig um myndirnar þínar og þig sjálfan af hverju Frjáls eins og fuglinn af því að mér tókst

haga mér alveg eins

vildi það var enginn sem stoppaði mig af ég flaug út um allt og þetta auðvitað höfðar fyrst og fremst til til

en mér finnst ég alltaf hafa verið frjáls eins og fuglinn og konan mín sem lést fyrir þremur árum síðan hún hvatti mig óspart til dáða ég get sagt þér frá því til dæmis að einu sinni þegar ég var búinn að mynda heilan dag á Suðurlandsundirlendi og var með adrenalínið

alveg í toppi þá hringdi ég til Arndísar frá Selfossi við vorum

þá segir hún við mig strax í símtalinu Mats ég kem með næturtöskuna þína niður á flugvöll þú ert að fara austur ég að fara austur já sko hún var að hugsa um mig allan tímann svo það er mikill missir að hún féll frá en þetta er í senn líka svona henni til heiðurs þessi titill til Arndísar já þú

ert Norðmaður upprunalega eins og má sjá á myndum í bókinni en hvenær kemurðu til Íslands úps það er nítján hundruð fimmtíu og fjögur þá er ég hérna

í

við vorum þarna nokkrir Norðmenn um það að ég fengi að vera eins lengi ég vildi en hann gat ekki lofað neinu um laun svo tími var búinn þarna og ég ætla að fara heim til Noregs þá kemur sá góði með myndarlegt launaumslag og sagði heyrðu Mats þú verður að kynna þér landið svolítið betur áður en þú ferð heim og ég var bara í losti eiginlega varð ég bergnuminn strax á leiðinni hingað þarna sumarið fimmtíu og fjögur ég seldi allt mitt frímerkjasafn og fór með

kom við í Færeyjum og þegar ég sá Öræfajökul rísa úr hafi veistu ég var bara bergnuminn eins og skot en hvernig var Ísland þegar þú komst hingað fyrst hvernig hvernig fannst þér að koma hingað frumstætt borið saman við Noreg það voru malargötur út um allt í Reykjavík og úti á landi Guð minn almáttugur

svo auðvitað tekur við sá tími sem Íslendingar fara að fara meira til útlanda í sumarfrí og þá sér það betur hvernig fólk býr erlendis og smám saman

allar þessar landslagsmyndir þínar þú hlýtur að hafa farið um bókstaflega allt Ísland já ég held

nú tekið undir með það ég tel mig eiga myndir af nánast hverri einustu bújörð á landinu svona níutíu og sjö og átta prósent af þeim töluvert mikið af eyðibýlum og svo auðvitað þéttbýlisstaðir

sem ég mynda aftur og aftur það er til dæmis hérna á sýningunni mynd sem ég tók yfir Borgartún og svæðið austur eftir sextíu og þrjú

taka þetta alveg eins og gerði það það og það gekk vel en þú ert nú kannski frægastur fyrir þessar fallegu björtu landslagsmyndir já takk fyrir það eitt hef ég verið gagnrýndur fyrir og það er að taka bara myndir í sólskini maður sér fullt

af fínum myndum stemningsmyndir

í kolvitlausu veðri en markmiðið mitt er myndirnar sem ég er að bjóða eiga að vera góðar heimildarmyndir það verður að vera góð lýsing svo allt njóti sín sko skýin mega gjarnan eins og myndirnar þarna frá fyrir aftan þau mega gjarnan liggja svona ofan á þarna er reyndar en hvað hefur þér fundist skemmtilegast í þessu ég held nú að koma heim á bæina með tilbúnar myndir sem fólk hefur yfirleitt ekki pantað og fá þessar viðtökur sem ég hef fengið snertir mig í hjartastað og ég á svo ótrúlega margar góðar minningar frá heimsóknum á bæina í kringum landið og bókin sem ég er nú að gefa út hún er fyrst og fremst gefin út sem þökk til allra þeirra sem ég

hef hitt um dagana og greitt hafa götu mína þú hlýtur að hafa eytt gríðarlegum tíma í flugvél já já ég hef ekki ekki fært

til bókar ertu ekki bara nokkuð ánægður með þetta ævistarf þitt jú ég er það en ég er ekki sestur í helgan stein

af því að veðrið var ekkert sérstakt en ég hlakka til næsta sumars alltaf gaman að hafa eitthvað að hlakka til og þá ferðu í flugvél aftur og

það litla sem upp á vantar af byggðum stöðum og svo þéttbýlisstaðina sem ég hef

aftur og aftur með nokkurra ára millibili menn hafa voðalega gaman af því að sýna þróunina byggðaþróunina þetta eru ótrúlega merkilegar heimildir Mats já það segja það margir og ég tek undir lánsemdarmaður að hafa fengið að starfa við þetta og ég get sagt þér það Egill að það er ekkert skemmtilegra í